Ñég ma njali ma binlot ma ndi bihab ma mo bisów, untita yaa bijiiŋ wédu uñuwe, ndu uñuu mo, imanan gób haji ma, imana ŧuul, nyaanti ɓúri willi ma, undúbatus. Ndi nsówli mo, ɓúri usoonji ma ŋatin be so usów wu ŧéde dúbatus, unanb wosa ma añaan, imanan fuul, ndi nfuul ma mo inaman bilot mo, inaman wosa añaani fis, unama nlot. Ugí mo ngi diliin weme, umada ma góba haji ma, inaman rosi, wi súmnati mo wi manan tita fiiriri folon, mbo hú ma nĩni wi ma súmnatini